Taƴaingeel ciis kam, noon no ngeel heƴtirta ɗum, noon no ngeel taƴirta ɗum, kanjum woni ngeel naftira e addaaje maa ngel e laɓoñ maa ngel, ngel waɗa ka taƴuki, ngel taƴa, ngel ciccita, hare ngel taƴida.